يعني حياتنا ك موصل شويه بسيطه شهريا الشخص العادي نقول الشخص المتوسط نحسبه عالشخص المتوسط مو عالعالي أو البسيط اذا نحسبه ك دينار عراقي ك شخص متوسط بالشهغ خمسمي ستميت الف خمسميت الف ستميت الف هشكل شي اما الخارج لا تختلف